لا والله ما أروح أجعد سنة نسافرعشان أروح أجعد كم يوم، ما أحب السفرات اللي تاخد وقت طويل <hesitation> ما يمديني أروح إذا بروح سنة لازم أجعد هناك عشرة سنين، من زيني رحت أنا كل الأرض عشان أروح المريخ.